Ny fomba draza na fomba amampanao mapiavaky any Sueda da i tsy da izy feno olo lako i Sueda zany da maro olo gnolo aby aby eraky ny ny zao totolo izao io da hitanao ao aby ary ny Sueda miteny efatsy efitsy fiteny pirenena anaky efatsy zany ao ny fiteny francais ao fiteny allemend fiteny anglais da raiky iny amizay tsy hay na ino na ino